Kaisa kham no kothai bai togwui phwrwngjago tei abo pungma khe kham o khajak bukur kwlwuima bagwui. Kham no swlamnani kwbangma manwui nango jemon mal mata bukur tosor sorb a owa dwkhwui tei kothai. Kham no bo kwbangma kaam ni bagwui swlamjago jemon kailaibari thwngnai gaan rwchapfru tamjagnai. Kham ni logi juda juda manwui jemon bajna basi rok bai milirwui tamwui mankhe belai no kwnatok khorang kariui mano. Phiaba kham khwnatok khe tamna hinkhe tamna kwrung borok kaham kham tei kahamkhe fwranjak ongna nangnai.